Wezhi nwa kishwa cha fundungusha kwenda kwa rangakonku kwa tumbwa mriwa we. kwa kia mringa horikoni ikashemka. kwa dua maa nkushio ndungusha ukabemema. ukaibara. ukadwafu ndowena tumbo. ukatumbwa tumbwa kipande cha ndofu ukundufiye kwakora kulikundye shemsa. kuliakundye kaanga. mesha kuvokwano kundre taatwa. kulioli shemsa makariako kameshemka na ukafuatilia kindo chachengya kundu fanya vikamamehia. kwa kanga kitungu shafo chikamehia ndungusha kwa hia kiafo karoti. nyanya na kahoho kakamehia kwandunyama safo kwa lolyalolya fo. seka mehia ndungusha sa kulya kama kashumbi kamevesha kama tatamshika kavengera. kavo kundivena sumu nyingi kweingara turenga kamoto kundevana sumu nyingi ukaveitou wakwavelya.